Aya uve kwewe, <hesitation> imiswaki gyamamduka natutumila sana, tumila uve imiswaki igyamupoloni, twikatile ibe twikatwe ulubiki. Tunakata ulubiki lula tutengenesa, pia tutengenise, twikule idawa kumaduka, tuvika mulwibiki mula muswaki mula, tuwanza usugulila amino, unasugule amino gala nulubiki lula, ulikiki lula lusukula vunonu, <noise> kwasababu amino ukiwva amalo amano ama amino ukiva mulunu. Kwasababu tayare natusukura amaino kwasababu tu- tuyari uvona panga apa amino gavie matitu. Lakini umbonosye ukulo nuswaki, na nidawa ijanswaki jira, amino manonu nakiw- na- na uwesa utamu mara kwamara, lakini uvuna umunu iteri ilino livava, mara kilavu, mara keke, nisukula nunswaki, nitumile idawa janswaki, kumbe bora usu uzulonda unswaki hatakama nulinako ugwalibiki, basa hata kakole kwiduka. Gwakule kwiduka unswaki, ukula idawa ijakusukulila amino, pavusiku pala kabla nusimwike isukula, pamunyu ulye ikyakurya, sukula, napamie palulie ikyakurya sukura. Uvusukula pala, uwesa isyakurya silimumino mula, lino unasileka bila kusukula isyakurya sila sikwendelea ukuvola sinavola mumino mula sileta sileta. Unelo ukutimila idawa jira, amino gala wuna kavolile, kwasabu isidudu tira syasi kwasabu tayari <noise> unalike ikyakurya amino unale ikyakurya, ikyakurya kira kia kitamu mumino, nakiheka, kwhiyo ikyakurya kira kitmu mumino. Kikwendelea uku- uku- ukuwomba kivolaa! kinavole kileta ava kileta utu utududu. Utududu tula twekendelea ukurya amino gala, uvundindie umwele uvuti akakaka ilino livolile, <noise> ilino livava, wiba kisibitari <noise> ukuti akoko twelse ilino lila, uwese lino lila, kumbili uvona wesa ukurya inyama, ino kumbe avanu vivili inyama, kwasabu visukula, amino, usukule pavusikulie, kabla nulilisu kula pamunyi uvolie, usukula kumie volie, ila uhesa wula wuhesa ikyakurya ikirimumino mula, sasa natuwese ikyakurya kira kwasababu, natusukura amimino, kurya amino vonu umumu kavolile, afu kila wakati lalamika amino ita aaha amino kikivava kavolile. Mara kusibitari kuhesa <noise> <hesitation> tuleke ukukewu tu- tusukulake nidawa.